Ostrali hen fuu nege ana jipoo satu e satu nage ana yalta. Kaa heewaa, sabi too naange muuɗun, a waawaa wiide yaltataa fey. Kaa, heewaa sanne.